A raha hoe biby, biby bitika ndreka, de <hesitation> a <hesitation> raha aminà visika moa, visika moa no tena matetika hitako de visika heky zany an, <hesitation> karaha hoe <hesitation> mandeha par vondrona koa zany zareo e, de rehefa mandeha par vondrona zareo de zay tany ahitan-draika hanina zany an, de igny raika iny mandeha mitarika ny namany jiaby de, zareo amizay avy akeo mita- mitatitry hanin yizy biby ka mandeha amin'ny tany andihananjare i tany itoeran-jareo.